घोडो आनी झेब्रा हांचा मडी अशिले फराक दिलेया। झेब्रा हो काळो आनी धावे पट्टे अशिले जनावर। घोड्यांबासीनुचं दिसता पण घोडेयापरस मात्सो ल्हान वा मोडवो वजन उणे आय राती असतात। जाळे यार घोडे व्हड पायंका खूऱ अशिले आनी झडपाळो वा तां खवापी असून थांचो उपेग वजन उकलपाखातीर आनी माणसाक। चडपाखातीर करता आनी तंका सहजपणां वांसा करून येता। घोडो आनी झेब्रा हे दोनुय उस्कारे काडपी असून ते भयार घोडो कूरकूर करता। जाळे'यार झेब्रा वढलेया आवाजां भवांतांचो आवाजा करून कल्पातकलेया हेऱ। वांगडेयांका सकाया धोक्या चि शिटाकवाणी दीता। घोड्यानक हजारणी वर्षा पोसप जाता जाळे'यार झेब्रा केन्नाचं पुरायपणां पोषावनं मेलूंग ना।